Kaa ƙuɓuk yene leƙa nen wanna ne leƙa nen ya mere pirennee ƙuɓuk yene penom ne leƙa warani kaa pelle ƙuɓuk pirennee kuɓuk larabawa ko ƙoƙoi shire dalili na warani naa gerui yanayi diyoju yeddee niyonɗing ti sheenna ma foonna ta meye amma po terei ya gee wee ti ya wono gee wee ti ya wono gee wee ti ya wono ti yai wen? Ya po ɗiyoi ya kpang ya limmo ƙuɓukju maa shana ya mina sheemu kama ɗing to ɗo we ne veyam mo ɗa ɗaa ka kinei ka yeddee po shaanno leƙai mana liya mana weya ƙinei le pirennee ne leƙa kaa pelle nen wannan amma a ɗo kinein ne ta warani ka wen dalili na warani na geeru yeneyi diyoju bayana terei ma moɗa kinei daa ta weero kaa ku doong kan pirennee diyoom ta me an toom ta mee ti yiu bi yamma ne taa we geena po terei shen po kowani aɗowem. To dalili na warani longku nen gee yeddee kan yeddee ma ɗuma ti ya kuut minajui ka yee ti yai ka yee pene ya ƙuut mina shemu kamai ye ti kubuk she tim ti nigeria ma ɗaklaroi ka yaa ma wiyaai wen reshin me an foom ya? Ye ta iya yuuma ween kpakum ya? Gee yanju kaa ƙuɓuk anasara she te we te yenju ti piren tali niyo naka tomoni kaa darangnee ye ɓooi sheren dene ye yeenano yano waru ya gee we wono ti piren tali yena tei annasara naa peno piree kan shim yanju waru yaji leƙa shim shar eleno pene moɗa daa teƙa ya ins shar eleno moɗa ɗaa we ɗaa ta weyani in shar elenei maa ma shara elenei maa ka pella ɗok mo yeeno in warinnen jeleni nen wa wan geeru shik anasara ne ka shik ne ka ɗoono. Nen war jelei in shugiyino wee ka we nen war piree kan shi yamma minaan we ƙira tai ukkino ta taimakon niyonɗing to mana weya ƙoƙoi kaa teremma ne ta wa weya shiknii ne daa geeka shiknii shi mo anasarai kuma ne pamman ti shi mo anasarai ye shirya weyyeye ye ye ta waraa foru goji ta shilib ma minu maa penaa po goji ye a ilaa maa yuwa ɓo shiɓomu kuma ta waraa pammo ɗeri te wee ne penaa ɗaa yeƙa ne ɗaa yuwa amma da shike ti ku yaani ne pamma ti yamma.